Мурғро мешӯянд ва ба қисмҳо тақсим мекунанд. Намак, ҳанут ва равған илова мекунанд. Баъд онро дар тоба ё дег мепазанд. Метавон онро дар духовка низ пазонд. Пас аз си чил дақиқа мурғ барои хурдан тайёр мешавад.